मक्खन भी सबसे अच्छी चीज चे, सुद्ध और पीवर चीज रज। और फिर तेल भी एक अच्छी चीज मानी जाज मतलब। पर डाल्डा घी तो सरीर के बहुत नुक्षान करें। जो कासे इंसान के खासी भी आओ, फेपडा खराब हो। चर्वी बडज वेकती की तो वो तो हाणिकारक रज मतलब पर मक्खन से जो घी निकालान। वो बहुत अच्छो रज पीवर चीज रज, वो सरीर के नुक्षान नहीं करतो हैं और वेकती का फेपडा। ये कोई चीज खराब नहीं होती हैं और तेल भी खाना से नहीं होती हैं इनी पर डालडा घी नहीं खानो चाहिए। ये तो बहुत मतलब खराब चीज रज। <hesitation>